तांबडो रंग हो मोगा कडे चड संबंधीत असता तसत तो राग, दुसवास हेन्चे कडेनई संबंधीत असता। जेह लोग रागार जातात मागे तेंका तिदकिन तांबडे जाळ्या असे म्हणतात। तांबडो रंग आवड आनि उष्णेताई हेका सुध्दा संबंधीत असता। आनि योह रंग संगलयांग आवडता पुण तो खत्(र)ाचो सुधा प्रतीक अस।